القهوة التركي <hesitation> بجيب الماية بحطها في الكنكة وبعدين معلقتين بن وأقعد أقلب، أولع النار <hesitation> تبقى هادية متبقاش عالية أوي، وبعدين وأنا حاطط الكنكة عالنار أقعد أقلب كل شوية، وأستنى لغاية لما الوش يجي يبدأ يقلب، أصب وأشرب.